Cuando äj jamtzäkpa alguna tiyä tzujtzupä sea sea koya, sea muntzyäpä tzujtzupä, sea este näjampya't äjtyät cebulya tzujtzupä jete sone't sone't na'ij äj ntäkmä y ti'yäk este tambien este ajyäyä jete tambien tzujtzupä y te de limón tambien jete tzujtzupä y mas y manhpat pot derrepente manhpana't potreru' tiyäk campo'ojmä jete ijtu tzu tzutzkuy, ijtu sone ijtu kuy tzye'pä, mäjata'mpä y ti'yä este kyä'syajpapä animalti wakasti, kayu'i jete puro tzutz ta'nä kyä'syajpa.